Ny fomba fitrohan'ny aspirateur ny loto, izy manana hendriky ohatra ny hoe lavalava izy, ary misy karazana hoe moteurany zany izy; de iny aminjay mitroka na mitsentsitry le loto izay amin'ny tany diovin-tegna.